Fomba fampiasagna ny lokanga, ndraika de arakaraka ny fikasohagna ny vy sy le tady kely ôhatra izy ka kasôanao mafy de mameno be izy mvaoaka sara ny feogny de ra ôhatra ndraiky izy ataonao môramôra de a <hesitation> sy de mvaoka fa amign'iny fi- fikasoagny foagna zany reglegna ny feogny mvoaka afaka ataonao môra izy afaka ataonao mafy izy fa izy foagna mila mifapikasoka foagna gny visy sy ny tady kely amin'ny hazokely aminanzy.